طبعا، التحكم في الحيوانات؟ الحيوانات الله خلقها والله يأمرها هي تصير مأمورة، بأمر الله. لكن ما نقدر أن نتحكم فيها. ما يجوز يا أخي إننا نتدخل في علم الغيب أو في أمور خاصة بالله وحده. لكن الآلات البشرية، الآلات الصناعية البشر اللي صنعها، هو اللي يقدر يبرمجها مثل ما يبي. هو اللي يقدر يتحكم فيها. لكن ما-ما في حيوانات نتحكم فيها، الآلات حنا اللي نقدر نوجهها.